Ku süüki kuivataq, sis säält kaos egäsugunõ vesi. Ja vesi om tihti väega olulinõ asi egäsugutsidõ protsesse käümises, nagu näütüses <hesitation> mädänemine vai hallitaminõ. Nii et ku tuud ei olõq, sis sääntseq protsessiq ei saaki juhtudaq.